<noise> Laha fa hanamboatsy volo; <noise> da mandeha am mpanety agny. Tegn a moa lehilahy ka. <noise> Mandeha am gn mpanety agny da fa misy karazan'ny hety gn' ao; da misafidy ategna. Da gn'anakahy izao da kopy miaramila avao gn'anakahy gny fanaovako. <noise>